Amboalia io lafa mirongatsy ty biby fihaniny rey, ohatsy hoe aosin'ala, misy aombin'ala; lafa mirongatsy zany raha rey lasa maro biby, amboa lia reo mihina azy le mba voalanjalanja zany ty isany vo, noho ty isa ty amboa lia. Zay zany ty ifandraisa anjara amboa lia io amy fikojakojà amy fi- fa fampirindra ty ekosisitemotsika toy.